ña kuu tu santu visi yo ra ntaviti sa nintokoru tyi ntasa ntuap a ra kò´o ru kotu´yo sinintiu tyi taku ñaa ña siasintiu nta in ña li síasintiu nta in ñal ra kintoña ra sasvintiu nu´a taku ñuu yuu ra ñuu visi ñuu ka´sin kua´ra tani kinto in ñaa ntiu ra kasintiu nika kiira ni sinu takó kò´o ña ka ña katye kuntíaa inka kii inka kii taku ntisi taku a´ru kani ntiu in ri ra kanintiu ri vtyu ra santiu lalu santiu ra kúxañu ntíu´a kasinintiu hua ra ni ntii ña vityu tukuni ra só ko´ña taavantiu kukuíaa tyti ñá ña isiantiu vityu kuii huara ntá ña viti hua ni tu´vi tu tú ñaa santuvisi yo ra ntá viti saa ntavantiu lu ixta ntavantiu ñaa ntakú a kuñu hua´a lalu ntákumia ni kinto ra sa´ra ika ntatavantiu ña tava ná uu-m yava náa kó va´a ña kasintiu yanu kita nta uvi uni kii yanu só´ña kukuinantua naatu´tukuara kó taantiu´a tyi takatyi yu u´su na íya xu´u i´suna vika kuntiu ña kuikuí ñá ka tiiu´n kútu tisi tu´ña tun santu visi ña´a ka´ra kutu ña ra talu talu kasintiu a na tyi miintiu ra sii ntiu ra síasintiu a sianuntiou ra síasintiu vityuu ko´ña tavantiu mía ña tavantiu kulu ña ku ixtan tiuka ha ixta ha hua tavntiu ha tava kita ña uvi unu kii síasintiu tyi u-m yanu tasa na kukui miara kísia kú kixi istá kísia nana ixí´a nana ra ha´ra kò´o ku kasintiu´a kara sa´nta yu´u tina kuantí´ra satyó iva nu sitiuntiuru ha kuu ña ñakúnu tantiu ixta ntiura ii va´a ña kita na´a ña sintiu ra u-m ñaka huasaru ha ña santu visi ru kuntáru ña visi ra ikara kita náa ña´a ka ñaa kita na ña yanu nta una kii kita ña ra sá tivi ña